Eeh ngeno okwali ndapewa omito nengabeko kutya nandilya ashike oikulya yomaludi eli avali monghalamwenyo, ngeno oha ndi tale unene konyala koihape noingumutulu oshoyo natango oyiimati. Iyaaa oihape noingumutulu ndishi otwa tala konima ngaashi omatama oshoyo natango oma aapula nosho tuu, omanga nee ombili oyiimati ndishi otwa tala koma aapula omanga oihape noingumutulu ndishi otwa tala nee koinima ei ngaashi oihakautu oshoyo natango omatama noikunwa ngoo neeyomedu, iyaa ohandi hoolola oikulya yoludi latya ngaho shaashi konyala oyo ina oitungifi pauyadi. Kakuna naana oshitungifi shimwepo hashidi moikulya imwepo oyo ihefi oihape noingumutulu onghene, konyala ondihole oikulya yoludi latya ngaho nota ikaninga ehoololo lange lotete shaashi otayeetelenge oundjolowele naa luhapu natango oikulya yatya ngaho ohailongo momukalo woomiti, omiti ngoo di hatu hatu pangifwa mamalutu etu ouna tuna oshidu. Oi oi oikulya ihapu ooyo yadja nee moyiiimati nenge tutye moingumutulu noihape, natango oiliyo yoo natango haipange nokuwapaleka natango molutu oshoyo okupingakenapo yoo osho shili shili shahanaunwapo nenge tuye shili sha tekauka molutuloye. Onghene nee ehoololo lange apa ota likakala ashike oihape noingumutulu shaashi konyala omo ashike tohange oyiii oyitungifi nenge tutye eevitamine ngaashi ngoo nee hadi takumwa adishe oodo topumbwa molutu lomunhu ehoololo lange okanghama pwaayo ndadja noku tumbula metetekelo.